أنا بفضل النوم المبكر و الإستيقاظ المبكر تدري شلون ؛ عندما <hesitation> تستيقظ مبكرا يكون يوم طويل يوم وايد في بركه ، بتبدا تخلص شغلك ، تكون مرتاح م الضغوطات ، إنما إذا كان تصحي متأخر و مو مزبط مواعيد نومك تحس إن يومك مره تقيل ، ما بتقدر إنك تخلص كل هاذي الأشياء في نفس ذات اليوم.